Yinahan nu iyo cuehe ndihi nuun cuehe cha ndavichi iyo ndivɨ jun iyo sapon iyo sacaa tucu quiti can nde ca chucu gutanti iti nuun ta re ne ranyee un cuehe tiempo cuu ra sava tiempo ra yee cuu yehe nduyee io andivɨ chiluu londaa tilichua cuu reventado ra despus ra ye gunahan quitia yen guenduu tucuia ndivɨ rana ra ndoo caa quitia ia ndoo jaan quitia uhun un ndia un ndia tia tuho nunaan chi un ndoo ti.